<hesitation> Resaka amboa zany tsy dia <hesitation> misy karazany be mangnankôry, satria ao <hesitation> raha ohatra we zay to, izy <hesitation> any tô zany azo lazaina oe mirasa roa: le misy kiva ilay miregniregny tsy manana tômpo reny, dia misy koa ilay terminôlô ,ary aketo kôa zaho le <hesitation> magnamafy fô, ilay termigny regny tena azo atô namagna, ary regny lay tsy magnadino.